जो गरम हवा बी ए एच। से ज्यादा गरमी मुझ आओ। टी किच ए उदबास या किच ए उमास। या तेतली बहुत लोग ह परेशान।